Atinye choronok chuukii taman akoo eng' choronok chae chuge kooo tinyei kenyisyek agee tinye karipu koit sixty, koo age kotinye fifty two, koo age kotinye thirty, koo age kotinye twenty five tiptem ak mut koo age kotinye sosomak somok koo age kotinye artam koo age kotinye sosom ak angwan ko age kotinye taman ak mut koo age kotinye eighteen koo kogeny agee kotinye kinyisyek tamanywagik ak